आज तुम बहुत चुप चुप छां कै दगड झगडा ह्वाई या या क्वी घार की परेशानी चा किले कि मिन त तुमथै कभी चुप चुप त देखी नी चा आज पैली बार छों मि तुमथे चुप चुप दिखणू क्या बात चा मेथे बता तुम अगर अपडी बात मेथे बथैला त तुमरू मन हल्कू हवे जालू मि तुमरी बात ध्यान से सुणलू जू भी बात घारा परेशान चा लडकी व्यू चा त जू भी हवालू हम मिली कला